أسمعني يا صاحبي, أنا من منظوري إنك تنجم تنقص بشوي بشوي من كميا السكر, حتى تقطعه جملا, على خاطر وعلمياً راه نوع من أنواع الإدمان, ومش بالساهل تبطيله, وحاول انت عوض بحاجات أخرى صحيا تنجم تكون كيما الغلا, وإلا الفاكها, فيه أنواع سكر طبيعيا, راهو متقلقش, وراهي بطبيعتها باش تعطيك نفس الطعم الحلو, ما تخافش منه.